﻿Ekinkuteekereza kukora mumyaaka ikumi mumaiso, ekyokubanza ninjya kuba nswiire mukazi wange tugaisirwe, <hesitation> emotoka enkuru enkora eyo mu Germany, <noise> marcedes benz, kandi ekindi njya kuba ntandikireho ebintu ebyange ebyenkurakurana nokuyamba abaana abanaku